Koch je'e pykanak dun namay ko'o television jyaj t'sidëwëdë je'e mëjpë je'e jedun oy jat'sidawam pero je'e chukpë kaj porque majandyë je'e jadunch nax namay ko'o nëkuentë myat'sëp ma je'e nyë ot'sëyën porque yë jen majandyë yë ko'o myat'sëjët yaj t'sëchëwanëp jedun we'en nëkuentë jyat'sidëy y në ko'o je'e jyat'sidëp pues we'ens je'e yëpnë manyt jedun tyoyëkayn.